Taƴowel pooɓe lekki jogii ko ñiiƴe ceeɓɗe no feewi. So tawi a waɗi hen ñiiƴe ɗe njaggondira ni woni seela, taƴa lekki ki.